<noise> Ny firenena kanadianina ndreky agnisan'ny firenena tsy de magnana ny maha izy azy amin'ny resaka fomba amampanao fa ma- makamaka tahaka ny fomban'ny <hesitation> Britaniky sy Frantsay ary Anglais. Zare koa mampiasa fiteny frantsay ary mampiasa fiteny anglais. De magnaraka zay koa ny Kanadianina agnisan'ny firenena magnana ny maha izy azy amin'ny resaka fagnamboarana glasy.